Sj merekyerj obi a onnyim "cycle" ka ma oehu mbrj wosi ka no a, odzi kan mebjkyerj no dj "cycle" do tsena no, wcnntsena na wcnkom hcn mu mbom cwc dj etsena do otsintsin. Cno ekyir no, sj etsena do wie a, cwc dj ehwj beebi ma edze wo nan besi a cbjma "cycle" no akc no. Cwc dj edze wo nan sisi do yie na ehwj w'enyim, onnyi dj ehwj adze a edze wo nan esisi do no na ehwj ma "cycle" no tum kc.